अन्ग्स मबुर्रे ते हज् बिखोनु पुर्नैनु ह्ग्न् लम। अन्गिसे होस्कज मुन्से फेल्कि स्पोल् गुस्तुनि गेजिरु देनि पुक्रनि प्रए देखो सेनेल् कलम्ने देकि हुजु। एल्लव देनि नि नर्सिन इको बहज्नेन् नजो त्सजु अल। एल्लव बिओ नोनिनि गेजिर्नु देखो न्द नर्सिनो <hesitation> गुबुन्, जोप्नज्वजु बिक् बेसे इप्नज्नि गेजिर्कु दबजु त्सजे नुन्ग् थन्ग् देनि बोहुनक् बज्कु दित हुनु अरो कलम्ने सुबुमुनु।